يعني بخليه يتكلم عن اللي يزعله وأشاركه شعوره كمان ممكن أحاول أخفف من جدية الموقف بمزحة لطيفة خفيفة كدة، <hesitation> ممكن كمان أقترح عليه يروح مكان يحبه أو يسوي نشاط يحبه، كمان ممكن أجهزله وجبة خفيفة يحبها تخفف من حدية الموقف برظه، كمان ممكن أشجعه بكلمة طيبة.